باهي باش نعطبيق على باش نعملو إنشاء حساب تع جيميل واش ندخلو تطبيق على غوغل باش نعملو إنشاء حساب آخر، حساب جديد باش نعملو إسمنا و لقبنا و ناخذو النومرو نعملو نومرونه باش يبعثونا عليه كود و مبعد باش نعملو المعلومات نتاعنا الإسم اللقب تاريخ الميلاد حاجات كيمن هاكا مبعد باش يبعثولنا الكود التأكيد نعمل رقم سري و أكاهو.